ମନୋଗ୍ରହା ଏବୋଂ ସୁରୂତି ବଢାଈବା ବଢାଈବା ପାଈ। କ୍ଯୋଂ ଖାତ ଦେଵା ସୁହାଯପ କୋ। <hesitation> ଆଲମୋଂଗ୍ସ, ଵାଲନୋଗ୍ସ, ଗ୍ଲୂବେରୀଜ, ଫେଟୀ ଫିସ। ମସ୍ଯୋଈ ତାଦୀ ଏଚୋ ବୁଂ। ସୁରୂତି ବଢାଈବା ପାଈ ସୁହାଯପ କରୀ ଥାନତୀ।